Ny biby miaina anaty rano ankoatra ny trondro fantako zao a: <hesitation> reny drakaka 'reny, <hesitation> foza, ny sokatra, de misy koa le <noise> huitre a, de <noise> oursin, <noise> horita.